أفظل ذكريات طفولتي كلها كانت في المدرسة صراحة لأنه مدرستي كانت الحمد لله مدرسة جميلة جداً بيئة حلوة جداً ومعلمات لطيفات متفهمات، يعني معلماتنا ما كانوا يعنفونا كانوا دايماً أسلوبهم معنا حلو دايماً يحفزونا بالجوايز، حتى هذا انعكس علينا وكنا دايماً من الأوائل كان فصلنا من أكثر الفصول المتميزة بسبب معلماتي الرائعات.